So mi waawai mi waylita goɗɗum e dow hore am ko sali gaɗa, kanjum ke nonno mi janngayi jannde kugaal likita e jam. Ngam kanjum woni ko mi yiɗi mi laato daga aranon, haa joni mi naana mone, amma mi yetti Jomiraawo.